Alhukuma wajib laha tihtam bel biʼa aktar fishan kan ihtammat bel iqtisaad wa tadawwural iqtisaad kula kan al biʼa bas ma saliha lennas biju bisawgu da, gide al iqtisaad kula biddawwar, amma kan al biʼaddawwarat wannadum bigdar al bisawuk biji agila ragit wa bihib.